Haaɓude haaɓuki e cemmbiɗi to haala wañcuki ko raɓɓutugo ilmu, ngam taa haaɓi to a dartu ngaɗa ko haandi, taa boo daraki a waɗi ko haandi too ko ngiɗɗaa waŋŋginaay, njiyaa ɗum.